Zaho loa da sarimihetsiky mampihehy avao no tiako raha; raha efa nitiako las tamy fahazaza zay satria falifaly ain-teña mañenty azy. añao koa mahatsiaro sarimihetsiky iñy da mbô omehy avao. Sady fanenteha sarimihetsiky zao aminahy e da fialam-boly, da manakory koa izañy aminao sarimihetsiky mampalahelo ny n- n- nenteñao nefa añao miala voly.